<hesitation> Raha mandeha aminà restaurant zaho an indray mpandeha akeo amin'ny isan-kerinandro akeo zany zaho mandeha midira restaurant, de le restaurant farany tiàko an casa d'or, casa d'or amoron-dranomasina.